ज्यादातर अगर माने बचत करनी ह जाणे माने दाल खावनी चाहिजे वणामे प्रोटीन ज्यादा हवे और बजट में आई जावे। अणामे अलग अलग सबजिया मिला ने वणा र पाछे खावनी चाहिजे और दाल अपने शरीर <noise> हरू हउ हुवे। जिका सस्ता फल फ्रूट हवे सीजनल वणाने भी खाई साके वणा हु आपणे खाने री गुणवत्ता भी कोनी बदले और बजट में भी आई जावे।